Pota tu kukubei waku ekamia man masla mni hamamas hakos has trahi kawa tra same level ekamia trekon hamamas nats terokon bats terokon sasala. nats tanats ka mni sasala bla has. traha mansa masla mni la aut tru skul, okei ba pota te lama tela hamansa nma bte rehena u niati e change ma ba bte kotna masla ba masla te sasala ri bte pota te skul rin betna winri bte la out hamansa ri. e hala na panna change. ba masla te solon sasala meriela out ri. Mansa masala mni lala out tra mamna makum. ika ku nasi wa ti pne kunasiwin i wakunai tina asitavi e kapa ni rigu ne kapa. Kbi pota hamansa rke masle elu tneru pannu niati tru <hesitation> han tra mamana ken ka te lanma telanma te skul era masla bte lar- bte lar- bte lar- laru tra maman han btena skul patu lolera man ha. bte lana bte lana te laputs rme bte tsiner me ngilin bollor trese trah man niati tna man tsimus, aman ka rke mni yat yati mansa tra ke kamia kati gomia mobail. emua ta mobail i mansa Ba rebna temne yati era ha. so irke kamna manka mamani tsimus tekana age yantuei tra soku segua este ranga nmi lamnantoa tina tra makum <hesitation> te <hesitation> e karu mastu poka. Agi yati ku <hesitation> almi mansa almu yati kunasu poka. kba lamnu yatia katun ti <hesitation> hablungne lama tra saha mar makum. a saha mar han i pota rke emua tnamna a rebne yatierua e tsineruin a a katun rke lan mamani tin elan mamani han tgagi bougainville. age yati soku segle e takei nama tra saha mar makum. Ats saha tsimar han tela namin nats ha tsi marken katun na han tekanin emar ktowni me. Nonte niga mni romana e yati bubut na mamana ken ka. Notskina mats kati tamtamun rebnu poka u hiaka. ti guguami a rebni mansa u wagoaga. i guguamia rebnu poka i ansa u wagoaga. I hat hatamun a rebni mansa kbe mua aka tan te gomera <hesitation> mobail na tana man marken patu e habangi taninna mamani ken karke, elatna nama ba niati <hesitation> traha ekan kukuei a terko mne yatisi ka kto mia laptop, mni yati sia mobail. I pota rke Te tra wonguku ats kukuei ats terko. e yati sne te kto mnenin a mobail te kto mnerin a laptop nate change mne nuin amaman ken ka. e yatieren trahe latnana tra niati te i hali halin mu masta timi <hesitation> polsi yen tru tubugagi mansa borte yati hamansa tneri meke mar kto miyin aman kol kolto. meke mar bol bollo bte la- bte halel bte la bte halela manka rke bte lana bte tskung na na tra makum te yantuie kui era man ka rke. <hesitation> mansa gamni yatisi ti mar kui mia sosopne naha aka ti gmo gmi yi mansa <hesitation> ka a lalo. Mansa gega rebni nas kunasiwa tra lalo. A maman niati a lalo kunahas i tgaga <hesitation> u tubu gaga i mansa. I pota rke a niati ela tanma ba rebna tna kui hamansa tnaru bte yati hamansa tnera temar hegits mnera ssopne. te ar hegits mnera u lahto. A mamna ken karke latna nama tra niati romana traha katun e pan gnomenma niati. a niati a tsimus. A rebna mne lasil lolera niati ti kami mansa. Niati ni mansa e kami mansa ekpa imte gnomiu tubugaga Eka noku mna matsi haha tohana tra matsi rarangan mansa. e kanokuna mats mas maska na matsi haha tohana ekanokuna. Heni mansa. a rebna ti katsin kto halongo iyen u rueia rebni tag tuni u ruei ti kto halongi yen a ruei bte pilera palou tra a pata btena tut halongo tunera ruei. i tag u ruei. Bi pota rke emua tana a niati tana ba rebna tana yati hamansar temar kui mnera u lahto. a niku u sarepe na mamana ken ka teme kto kukupu mnera ruei. na a kate gmera masin te ktokto kupna ruei pan nate hamats kus mera marro. A niati ni romana e solon nigi balinni mansa trah te ngilin lamulu tra tanahan ka kwi lalui lamna. lamna emua lena tremua katina tpa tpa noni eha kosa pne nalulu e tapa menulu na hakobi enua lu tra toa makum. ale naluemu suhu skul tra makum tina balte laputs mamana alame hatots senum hate me rarre bemu family emuts hinkatun "kulama tra makum tina e skul era ke kto wona rke. <hesitation> I romana tan e kamna panna niati <hesitation> ba niati te kamna maman a ken ka e tapalsi ni romana. i manse muata ni palsi. <hesitation> a rebni kansima man niati ni mansa kbe ka sima kaniga na ka yomi. so i romane kamna mamna ken ka etapalisna romana. A niati ni roamana e solon kapan ne ne tra rehene palsirina mamani ken ka, mama ken ka e palsi eren bte yatinum mans emua ta mobail, mua ta laptop. muata <hesitation> a rebni kansimi mansa kati gugomia te niga kto hamansa woma ka aka ti gomia walis ti gugomo sia rebna bol bollo tum ti bol bollo lto a rebna a radio